Kalau untuk iak ka sona bisa lewat ini warna na bisa berubah boma bisa lewat gerakan aona, boma lewat halana.